Sɛ epɛ dɛ ekyekyer akyɛdze ho kɛma obi a, ͻwͻ dɛ edzi kan, inya w'akyɛdze no na ehwɛ akyɛdze kor a ne ͻtse - ne bͻbew na ne su. Afei, ebɛpɛ nkyekyerho a ͻfata ma akadze no. Iwia na edze akadze no ahyɛ nkyekyerho no mu.